Rí <hesitation> berdúrá rí rí ma̱goo mi̱thia̱wa̱a ríꞌkhui̱ xú má rí tikuítí, na̱ꞌngo̱o̱ nguá mbá kínsí díá wáa̱ ja. Jngáa̱ rí ra̱ꞌkha̱ mbu̱júúꞌ, na̱ꞌngo̱o̱ má nguá mbá atsú o̱ akhu̱ mbiꞌji rí ikhaa mbu̱júúꞌ. Jngáa̱ rí kól, na̱ꞌngo̱o̱ má nguá mbá semána wáa̱ ikhaa. <hesitation> lechúgá <hesitation> mbá a̱jma̱ kha̱ꞌ atsú mbi̱ꞌji jayuuꞌ má e̱ꞌngo̱o̱ rí ikhaa. Mágá rá, na̱ꞌngo̱o̱ má mbá kínsí díá wáa̱ mangaa rí mágá. Jngáa̱ rí xú silántrú mbóó mbiꞌji jayuuꞌ e̱ꞌngo̱o̱ ikhaa numuu rí tséjiúúꞌ ijndooꞌ rí ikhaa rá. Jngáa̱ rí i̱ꞌwáꞌ xú yaꞌja maxaꞌ na̱ꞌngo̱o̱ mbá semáná wáa̱ mangaa rí yaja maxaꞌ numuu rí mixtu̱thu̱ má wáa̱ ja. Jngáa̱ rí ríꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ, xú i̱ꞌwáꞌ ya̱ꞌju̱ rí rí míŋa̱ rí tséꞌngo̱o̱, mbóó mbiꞌji e̱ꞌngo̱o̱ rí míŋa̱. Jngáa̱ mú rí ríꞌkhui̱ rá, nandaaꞌ rí mi̱raꞌdáá mba̱yu̱u̱ꞌ mbu̱júúꞌ, mú rí xtaꞌdáá a̱jua̱nꞌ rí <hesitation> náa̱ꞌ migúwán ikhaa mbu̱júúꞌ, ma̱goo má mi̱tha̱xu̱ꞌdááꞌ na̱ꞌngo̱o̱ nguá mbá semáná wáa̱ rí ikhí.